أول شيء راح أسأله عن بداياته وكيف بلش وشلون وصل لهالنجاح، عشان أعرف شنو التحديات اللي واجهها وأتعلم منها. بعدين أسأله عن شغلات شخصية شوي، مثل شلون يوازن بين الشهرة وحياته الخاصة. وأكيد لازم أسأله عن خططه المستقبلية، لأن الناس دايمًا تحب تعرف شنو اليديد اللي عندهم.